Sariq rangni o'ylasam bu <hesitation> men singlimning to'yida sariq rangli gul hadya qilganman. Shu esimga keladi. U judayam yaxshi ko'rgan va <hesitation> va bu gul juda ham chiroyli edi.